باش نسوي الكعكة فاحنا بنحتاج زيت ودجيج وسكر وحليب وبيض فأول اشي احنا بنسخن الفرن على درجة مائة وتمانين وبعد هيكي بنجوم <hesitation> خالطين كل المكونات مع بعضها وبعد هيكي بنحطها في صينية وبندخل هالصينية في الفرن لمدة حوالي اربعين دجيجة وبعد هيكي بتكون صارت جاهزة.